Finaa tawaa Kenya en kaa, bomal eɓe njiɗi ɗun sanne. Nden non bomi maɓɓe ɓurɓe fuu lollude yo liloo en. <hesitation> ɗii nii ɗoni ɗi hakkillan anndi jooni e ɗi anndumi. Jonnon won gooɗɗi kasen ine ngoodi ɗi mi anndaa fey.